Ireo biby miaina ambany tany fantako zao a, de: ny trandraka, <hesitation> ny vitsika, ny kankana, ny bibilava, m- misy koa voalavo miaina any ambanin'ny tany any, zay izao no fantako.